كان يا مكان بي أديم الزّمان كان في مجموعة من الجنيّات ماشين بي طريئُن و ضاعو بي عالم الإنسان والجنيّات معروفين يا إبني إنّو بي حئّئو أحلام العالم في أطعو كان في حوالي الميت جنيّة أطعو بهالدّنيا وشافو حياة الإنسان وآلو هات لنشوف نفوت على حياة كم واحد ونحئئلو أمنيتو فاتو عأوّل بيت لائو المرا عم تئول يا ريت عندي ولد حئّئولا أمنيتا وصار عندا ولد، فاتو عتاني بيت صار يسمعو واحد موجوع عم بي ئول أخ يا ريتني إشفى من هالمرض شفيو من هالمرض، فاتو على بيت تاني سمعو ولد عم بي ئول يا ريت معي مصاري إشتري سيّارة لعبة جابولو سيّارة لعبة، فاتو على بيت تاني سمعو <hesitation> رجّال كبير عم بي ئول يا ريت آدر إمشي بس إجري كتير عم يجعوني آم فجأة آم وصار يئدر يمشي، فاتو عا بيوت وبيوت وبيوت وحئّئو أحلام هالعالم وعرفو أدّيش الأمور هيّ أدّيش يعني واحد <hesitation> عندو نِعَم كتيرة ما بي حس فيا، يعني أنا إنسان عندي كل شي عندي صحّة وعافية ومعي مصاري وئادر إشتري اغراض. وهيّ بالنّسبة لا بيوت تانية نِعَم واحد بيحلم فيا <hesitation> في ناس بتتمنّى إنّو تاكل جنيّة كانت عم تئول لرفيئتا ليكي تخايلي إنّو هول عم يتمنّو بس ياكلو، محل تاني عم يتمنّو بس يشربو، هيدا الولد عم يتمنّى بس لعبة زغيرة، ولد عم يتمنّى بس يفوت عالمدرسة. فا بلّشو يحكو الخبريّات لبعض بعد ما خلّصو زيارة البيوت وتجمّعو كلُّن يحكو الخبريات لبعض عرفو أدّيه هنّي كمان عندُن نِعم يعني كل الجنيّات آدرين يجيبو اللّي بدُّن ياه ويعملو البدُّن ياه و ما حدا بيمنعُن وكل جنيّة عندا الّي بدّا ياه وبنحئئ أحلاما فا آلو إنّو عنجد الانسان <hesitation> في أصص نائصتو و اللّي نائص عند واحد مُمكن يكون موجود عند التّاني بس التّاني ما حاسس بي ئيمتو فا كل واحد فينا عندو نعم بالحياة لازم يحس بي إيمتا يحس بي- بالمسؤولية إنّو هو يئدّرا. <noise>